<hesitation> Ny parasolo na elo <hesitation> voalohany le lamba manarogno azy le mitagna tsy tsy hoazon'ny ragno, avekeo le tahony fitagnan'azy, avekeo <hesitation> k- vy vy kara rayon igny.